כּול עָאם כּנְחַאוּל נְקְרָא בֵּין חֻמְשְטַאש וְעֶשְרִין קִתַאב, הַדָּא שִׁי כִּיַּתְעַלֶק בְּלוַקְת וְנוּוַעִיַּת הַקִּתַאב, אִמָא פְחַיַאת כָּמְלָה כּנְצַנּ בְּלִי קְרֵית תְּקְרִיבָאן, מֵיתֵין וְחֻמְשִין לִתְלְתִּמִיָּה קִתַאב, הַקְּרָאָה גּ'וּזּ מְהִם מִן חַיַּאתִי וְכּול קִתַאב כִּיַּפְתַחְלִי עָלַם גְ'דִיד, אַפְכָּאר מֻכְתַלְפָה.